<noise> Ny Irlandais <noise> zany gn tena <noise> ahafatara olo azy; da reo olo matanjaky <noise> taranaky ny viking. <noise> Zay gn tena afatara azy alony. <noise> Fe gn fagnampin zay <noise> da mahay avao koa <noise> reo gn'atao <noise> hoe Trefle; <noise> da mahay <noise> reo gn Harpa; <noise> gny Mure en pierre, <noise> gny Torba, gny resaky Ginesy, gny resaky Saint Patrika; gn Wisky, gn resaky Publicité, zay gn tena mamplaza gn'Irlandais am kolotsaigny. <noise>